आमारे धोबी सबसे जादा फेमस नदी जम्टा नदी सबसे जादा हो फेमस और तोस नदी हो। और जादा फाड़ हो जो जादा मानव हिमालय फाड़ भी सजे आमारे ही धोबी हो।